Epɛ dɛ eyɛ obi a idzi wo ho nyi na etum dze ndzɛma toto bea a ɔwɔ dɛ ɔsɛ a. Motu wo fo dɛ ndzɛma piiiii wɔwɔ hɛn adan mu a onnhia nso yɛda ho ara yɛdze gu hɛn dan mu. Odzikan, ndzɛma biara a ɔwo wo dan mu a onnhia biara no yiyi na puei- fa puei. Sɛ ɛdze bɛkyɛ afofor a fakyɛ hɔn. Na wo dan no kwan mbɛda m' na ewie a ɔannko nntum nkora ha pɛ obi na ɔmboa wo na wo ndzɛma ahorow ne nyinaa, ndaka ahorow a ɔwɔ wo dan mu, baage, bobɔw, sɛ ntar a fa gu mu ma nnhyehyɛ ne ma en- fa gu baage mu na pɛ beebi pa fa si. Ma bɛhyɛ no dɛ ewɔ wɔdrop bobɔw gu mu na pepaapa wo dan mu, wo ntokura nade na wo dan no kwan mbra bɛda mu. Sɛ enntum a ibotum abɔ paa, yɛ hɔn a wosiesie nkorɔfo adan mu gye sika ebotum apɛ dɛm nkorɔfo no bi. Na emom wɔayɛ ama wo efi hɔ rekɔ n' dza ɔwɔ dɛ ɛyɛ ne dɛ ɛ- adze biara ɛnnho nnhia no mmfa mmba mbɔto wo dan mu, biibi na afa a hwɛ dɛ e- edze dzi dwuma a ɔwɔ dɛ edze dzi ne wie a ebɛma - edze adze no besi bea efa no no amma wo dan mu annyɛ basabasa.